ඩොල්ෆින් <hesitation> අලියන් <hesitation> මීයන් <hesitation> බල්ලන් <hesitation> ගිරවන් <hesitation> ඌරන් <hesitation> චිම්පන්සීන් <hesitation> සහ කපුටන් <hesitation> වඩාත් බුද්ධිමත් සතුන් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්.